Esiku ewanawa esiku ndyoka to penduka ongula. shampa wa penduka to iyopaleke. shampa wa iyopaleke to opaleke egumbo. shampa wa mana oku opaleka egumbo to teleke shoka wu hole oku lya. Esiku ewanawa esiku ndyoka to longo iilonga mbyoka wu hole. Oto vulu oku longa iilonga ngaashi oku opaleka iiyaha. oku yoga iikutu nomalapi gokombete. oto vulu wo oku- oku lesha nenge oku pulakena koongalo dhoka wu hole. Esiku ewanawa esiku ndyoka to vulu oku ka talelapo kuume koye. mu ka popye ngaa nando omahokololo geni. Esiku ewanawa esiku ndyoka to vulu oku kala pamwe naanegumbo lyoye. mwa nyanyukwa. shampa kwa toko pethimbo wuuka mombete. manga inooya mombete to teleke natango uulalelo. to teleke iikulya myoka ho li nawa nenge iikulya mbyoka wu hole. shampa wa mana to yi mombete. too. manga inoo kotha to galikana kalunga koye opo eku kwathe. shampa wa mana oku galikana to kotha. Esiku ewanawa osho hali ende ngawo